Ee egbee ikwa egwet ramerai ogboho ogboho eyen and ikwua egwet amenye inuk isee ikwame ike ivuu vume ike ono ute sara unaha we itoo abibire mame iven egbe wari ishini tarajen inimi nne ighama ono we odo ita ame yeni ike sara egbe iree oro ame udegerema sara egbe so nwe ye egbe ugwu gwugu imuroiwo remanang taraje ukomo nne ono ete wan ike akwaa ame rip ikwaa nne kwaa me ozoi nne kwame rai ogbugbum eten oh owo we ushini uve but ano nna degere sara eme, but toraje ke biakpan ono we udo ari ate wan sara ugwugwugu wen ikeme udegere wen ngae egwood eme ire ame ushini, but ishini ete egwood ame ebe immang gba i see akwaama une odumo odume inon gbega. Wen idene udene ikwaa egwood rai ogbonho ogbonho eyen immang agba i see ikwame inuk kpaa isee gee amane itoohome gee isee yidaihi immang me igee ike egwood raine ire igee ike kwame rai ikwa gwood rainy inep inep ikwame igwee uwe ike isee sara me. Wan ogogo, ogogo nwe inoin we ighane ano gwood ayinime <noise> even mange iremina ebe nne degereme sara me yene ikwaa rai ogboho ogboho eyen ano ana gee agat me ranye ashi igbu mme avam anuwa aget ogogo adegere sara me but toraje we Biakpan we ushini egee nne irem uree ashi igbu mme aruu ebe arime agwee ari yeniyen ngee ebe reme iyen sara me iyen ogogonwe ishi ai ebe nni iyen ogogonwe ishi ai ebe nni yenme ike ivere inimi dain emoname isee nwe ogogo obie obie inoin gwega ari shini nwa ebe anyamg shi shina akwa egwood ebe ighom be ikwa gee ee mma gee i see ishokoro, isee mango isee popo ebe, gwood ebe kwaa egwood rumawe but ebe amang shi shina akwa egwood ebe so obie obie inoi nne, inoi dee ozoi edok ikwaa egwood me shi shina inoin nnese <noise> inoi usara idang ikwaa egwood me shi shina idot ikwa egwood ame shi shina, inoi ee igbud ekpa imie ebe gwood ebe ammang shi shina akwa egwood ebe, ebe see sara ebe evak sara ebe are utumane ate me mmaa oven usee ishighe okpoor atame evak nwe adum ajee sagha sara me igha ikee biang azagha biagha mme ammang avuu ano ayeme. So eme imee inoi gwood ari iniyen me gee zeen ari but odum odume inoinnne ugo, ugo ike nse sarame toraje ono we Biakpan we odo ete ame yeni ugo ike ise sarame ame udegen ure. ogbogbo nkwo nwe asasa ike ise sasarame toraje ono me uyeni mma etatame mme ame inoineve sorame idit odom o irem we biakpan we udo ute ame yeni ogbogbo uwo ike isee sara uree <noise> amee inoi gweega we ari itene iyat ivug nwe nne edubo inoin edubo inoin isainje iyeni ivug immang amame ee ideop ivug nwe ivun so toraje ono we udo eta ameyeni ike ikwaa egwood ame isesava ibee ishini nne ebe gwood akwaa egwet ebe ammang ise akwa egwood ebee. ebe see sara gee imieme ike but ike ebe sama ite ono agba ete adon adiri ivuu ranye ashi igbu mme anereme and ebe ebe emee ashini egee ebe amaghama areme ebe anaghama osei oh mme ogbog idaiyo mme gba unye we sughuren iyebe mme we abe ite ishini ntak gee biakpen mme ugbaghan toraje ari oto ovenewe inomi odomari mme ari iyenime ozoi ari itame immang ivuu irem ushi immang izename irem oven we arem. Sarame ngee, ngene iyemye nye oven we ari irem mme sara ireme igham so ovenewe irem inoine ebe inoin gweed isee ee ikwa egwood and eiyine aba isee mme shi shina me igwaa mee ekamo mme ye iwimo nwe oven we ebe amang akwa egwood ebe so ari ishini nwe inoin gwood ikwa egwood.